Ñalaande feere goɗɗo jahoowo mo hocci kompas sappotoo ɗum duuɓi sapanɗe jeegowo e mo yaha, ko heta mo foti e wongel tottiyel ngel kuwa mannga.